<noise> pues ju aves taq keriq jun kerk'ayij jun alit wachi kerkajoq pju tinmit aves jun kerkajok jun alit kerkayij jun aves jun komo keptiemp na chimo kpon nad telefono b'aya ajwi ya kolik pero aves ke tiempos nad xaq telegram chi ktaqxik pero nad aves kerkaqij jun saver chimo kernajun ri ranma' kchikpinik komo rgantlo jun pero despues komo mesmo chemo xtb'an na selular chi estos timep pero ajkori ya ajwi kolik tkal chi chimo kerb'an tratar la manera jun para ke chimo tb'an konkistar aves kerb'an jun dos años jun año tkayij keple kb'ix taq ke tz'onul mi takayij ti churqan kpon ti porwi aves chi tlawi jun kekayijchi kerb'an jun novio jun ruk' tkal chi jun kerb'al konoser chimo ri aktitud chimo wu wuen wuru's mo qawuen wu ru's et vien mu kerb'an aves tiemp qawuen rmod aves chemo kerb'an ruk' rfamilia tiene ke jun terkayij wu rchoch wu rfamilia Tka'yij despues tkaal xtk'an juun chu rchooch chu rpapá b'an conocer tkaal juun yak'chi' jun wu rpapá xttz'noj chre si b'ieen taka'yiij miij mi taka'yiij b'ien chumo ya jun chi'xtka'yij xtb'iij chi bien juun ya despues chi'tkaal jun xtbán ahi tla'wi' xtb'an conocer riib'bien despues xtb'an chikchi jun novio xtb'antaj rmal k tkaal rmal chemo xtb'an enamorar riib' despues chi' hab'er chemo xti' rtz'noj wur papá i todo va y todo tikaal ab'es k'o rproblema ruk' wu rfamilia ab'es por religión ab'es jun wre'jun evangelico jun catoliko peen chi juun qakraaj wur familia peen para ke ki'suk'b'ik, ki'suk'b'ik ruk'juun b'a i chemo k'chi'xtb'antaj a b'es ki'ch'ojnik ruk'juun b'a qb'an chikchi'terminar i naada i despues i ab'ess chikchi' kom es el amor va <noise> ki'k'ob'ok chikchi para kom <noise> kk'ob'ook chikchi' wu achii para b'er komo konquistar ruk'wu aliit jun aliit despues ab'er kom chemo chi'qb'an para ke si xtiq b'an juntar riib' pero komo hoy en día poj wrii' kere qaan verdad tkaal rmal juun kek'chi'chemo xtka'yij jun kirtz'noj jun rfamilia todo va i despues jun junjun xti'rma'l Te'rmal chi' ti'rmu'l chi' xtb'iij chi' xt'ekchi' xtitz'no'nu'l chu wur papá i todo para ke cir salir bien va tokk'chi' xti'rmu'l chi'chu ixoq yak'chi' tla'wi' xtb'an pedida y despues xtk'am b'ik cosas i todo va porke es una kostubre wre' ptinmit xtk'amxb'ik chi'ab'eses paan agua todo para que si feliz xpon k'chi' ruk'wur papá wu aliit wu jun va para k onb'ib'ir kon la familia xti'tz'one'luul kçhi' i para ke jun bien b'a estar agusto ruk'juun más kewa' kb'anik wre' chuwu tinmit wree' tkaal k'chi' xtb'anik xtyolwik k'chi' xto'xik chre' xtz'onxik chu wu aliit si mxka'yij 'ien wu alaab' si naad che xuke xuke wu aliit xttz'onxik che b'ien si mxka'yij wu alab' tz'onxik b'ien chre si mxka'yij b'en wu aliit chemo ruus novio si qal ki'ch'jnik kyo'qxik konsejo para ke asi qal ki para ke asi juun va todo b'en xtk'am riib'juun pues tanto chi' komo tiempo juun ya b'a aprender chi'chemo para trab'ajar va chimo juun xpe jun rfamiilia ruuk'familia hay ke mantener todo kum kepli rtiempo kewa' para el tiempo todo muund tiene ke tener jun rfamilia va.